E fermeture, da karazana vy kely zay zany izy io, de misy vy koa zany vy kely antegnategnany, de misy vy koa mibarangobarangotry ame sisiny da raha roroty zany igny sintogniny igny de lasa mikatony hoazy zany le v- le vy anakiroa de lasa mikatona koa zany izy satria zerigny ame lamba koa e sisiny sisiny ame lamb de lasa fa mirakotry zany le <hesitation> raha hisiky, zay zany e fahafantarako enazy.